Owk, konep amik sat, sogei. Pun kek yak koleg tan amik ineh avik neh konak konak peh piak ireh manouk amik, ineh bi koleg amik. Yah amik tai menyalau kuk amik- avik amik lak bandar peh lak- lak mah peh, lak tuan peh amik tai. Amik- Sukon konep amik jiak.

Lakau solai konep kik lak Bintulu, lak Miri, lak lak mah-lak mah peh sukon eh jiak, sukon best bagik akouk. Ineh tue koluk kik. um Ineh tue ngejiak konep kik

Langit piak itouk, yeng eh jian. Lalek pogeng te'erk, lalek pogeng nonep ; yeng pun ayuk neh maang. Petaget basak tanak, petaget kuning nat daon, tuvu tangoh ulouk.

dan ulouk ale' mabui ale' betolu, dan ulouk ale' Keh piak ulouk dalem piak keriyet ineh, pun neh piak keriyet neh sebarang. Yah keriyet ineh, ulouk ale mabui, ulouk betolu, ulouk ale rigit. Yah ineh keriyet.

Yeng pun yah pun rongah jau, rongah erei ineh ngan amik. Rongah lakin, rongau jau ; yeng pun. Kuak ineh, kuak um pekuak rak. Yeng pun amik pun yah bawai, yeng pun amik pun eh lobih. Kuak ineh.

Pinek, pinek amik mongau. Pinek amik mukuk dan neh sat, dan neh yeng jiak. Pinek amik mukuk ngan nah, amik tolong yah, amik um miper kelunan neh. Manouk adui itouk manouk adui itei monak-

Barang lobuk yah kebosau kik ineh, pon ineh, tv ineh, ijin ineh. Dei eh tasak, dei eh mutup.

Yeng pun tulan tan kik pengawu, kojam kik. Dekuk kik yeng melakau dalem urip itouk ineh. Tulan inouk eh- yah yeng pun yah kojam kik tulan yah pun yah pengawu.

Akeuk koluk Bahasa Malaysia dukuk Bahasa Malaysia ineh jiak ngan neh yeng pun tusah neh bagik akeuk, monak akeuk. Keh bi keh akeuk ngan mahtametik. Koluk lah akeuk berajan rawah duah mata pelajaran ineh tuek.

Surat nin amik tai tong jah daleh tai tong jah daleh jah tikey amik ineh gune amik ayuk amik tai melakau ayuk amik tai tong jah daleh ayuk tong jah daleh

Yeng langit iteuk jiak, eh langit iteuk ineh. Tek langit ineh tek. Arei danik-danik neh juk tek kelak iteuk. Yan ne akeuk mukuk teuk um eh tek ne iteuk. Akeuk tong inak iteuk ineh tek. Yeng mojam konak dan kik mulik buik dap ne yeng tek eh dak.

sat seritak yeng jian. malui ireh nanouk, pude urip ireh nanouk, yeng toneng urip ireh nanouk.

owk, akouk menat porut urouk kayuwk ineh, ineh kayuwk strawberi, kayu um bunga ros, kayuwk uruwk bunga ineh.

Yeng akouk mojam inouk pu'kuk eh keh..mah kunah tuan yah mojam, yah monak ulouk, yah..sukat manouk eh keh..sukat pelangui..yeng ulouk mojam jin mah asen, jin mah pengojam ulouk ineh..

Owk..yeng pun konak kokat liwet kik ayuk pon, kan akouk yeng pun pon..itouk peh pon eh ngan itouk, pon ireh padik eh nin, ayuk kik itouk..yeng pun pon kik, pon kik nani ireh sabai, nani ireh lakeik padik kik..mani pon kik..

Sekulah yah lalek dalem koluk ulouk, konak ne, yan inen ne koluk ulouk. Yan inen min jalan monak ulouk. Urip pengau ituek. Yan pukuk kelunan pinek yah pun pengojam, pineh yah pun keroja, pun adui jin sekulah. Jadi jah keluak, jadi sigu jak keluak, jadi jah keluak.

Jah shumak ireh anaq kik, lakeik kik, kelunan kik yah sukat monak konep, yah monak kemaing dalem urip kik. Yeng pun kelunan boken sukat.

Nipe monak peguman monak bii monak gulak monak usen biseng monak kupi dan oluek pun kumi oleuk pun bek dan pun biseng keh-keh yah mukat sagam langit Jah monak oluek bagik oleuk ingat oluek

Kelunan yah lakin, yah jau rongah tong daleh, jah lakeik kik..lakeik kik dalem adui, lakeik kik dalem lakau, lakeik kik dalem menimerk, lakeik kik dalem tong tanak..

Koluk kik ngan ireh ineh yeng barak piak kik tosok ngan ireh yeng barak kik pani ngan ireh piak ani amik atah amik ineh tuek koluk kik jin ireh bakeh kik yah eh koluk kik keh

Pemain yah koluk nanouk kik ; petareg, sagak. Ineh pemain koluk kik, yah boken yeng akouk koluk.

Ramey yah koluk kik, ramey dalem ujung duman ; ramey krismas, ramey tahun baru. Ineh ramey yah koluk kik.

Amak penyakit yah..lalek kebosau amik, tong daleh amik itouk..yan neh sakit buri, yan neh, dam..yan neh, kuvang..ineh..nak pun peh covid ineh, daleh lak bai etey ayuk neh..daleh penyakit yah kunah kik ineh eh kobosau amik tong daleh amik itouk..sakit buri, vit, podam, ineh..

Owk, dan ireh sau tajak keliwah barang. Eh pengawu itouk lah tajak ayuk sen, ireh pengawu itouk. Kan ulouk itouk yeng pekuak ulouk sau, ulouk pengawu itouk.

Jah sumak amik menuvu, maneuk tangoh, maneuk uveik, maneuk kobun. Ineh urip sukat naneuk tong inak, tong ayuk amik.

Umk..pekuwak niik erey nek..yeng pun konak konak..pekuwak eh narak kiik erey nek..yeng pun yah konak konak penganouk, gaya..erei..konak nat eh..pekuwak ineh, pekuwak eh narak kik niik..

Daven yah jian ayuk ulouk mukuk tong lamin, jian ayuk ulouk peguak, jian ayuk ulouk manouk adui ulouk. Ineh daven koluk ayuk kik.

Pinek yah yeng kojam kek dalem pengayuk tong pon iteuk. Yeng akouk mojam manouk, yeng akouk mojam monyek.

Owk, amik tajak bosau ireh eh amak bayu. Ineh eh amak kerapit amik. Amak ireh Pelu' kek, ireh bak ujuk kek, ineh kerapit amik. Konak ulouk dan ulouk tong ume' ubat ume' ireh lekoton.

Owk, yeng tajak pogeng. Konak tog akouk itouk, dan pun taget ngan kik, yeng putung putung langit akouk motit eh, putung langit akouk bukak eh. Dei- eh ireh, yeng akouk mojam. Ater neh akouk, pogeng akouk bukak akik. Jah akouk yeng mojam.

Leterk ranag sig tong bengosak amik ; mengase, moruk, pelangui. Ineh leterk ireh anag bengosak amik ; kelonyat, papauk.

Owk, yeng pun konak konak..pekuwak ineh kerk..yeng pun eh kojah jin eh konak anah ulouk tong umerk erei..konak malai ulouk tong umerk..pekuwak ineh ulouk petonak dan juk petonak ulouk, ulouk barak ngan ireh..keh peh ireh barak ngan ulouk..

Pengoluk kik ngan ireh ngan anak kik, akouk juk kolouk ireh mojam sekulah au iteuk. Akouk juk koluk ireh konak ireh jadi cigu, konak ireh jadi pulis, konak ireh jadi jururawat. Ineh kolouk kik.

Owk, yeng pun konak tateg sekulah ayuk amik, jiak. Asrama pun, um bilik guru pun. Pun peh ireh manouk sekulah pengawu tong inak amik lak itei, sekulah tikat.

Leterk ireh anag tong daleh amik ; mengase, pepauk, tun, odog.

Surat, narak tinen, narak temen amik ngan amik. Nin amik, sukat manouk amik ah jiak sukat manouk amik pun konep amik muat dalem adui, dalem keroja yah juk nanouk amik ineh.

Pun aduh, ineh..ireh monak bajet, monak baja, monak um tulin, tuvu..avik peh dan neh rigit. Ineh adui ireh..menolong ireh rodu, ayuk ireh manouk kobun, manouk tuvu ireh..yeng keh..ngebaja, konak eh lah, lasun..konak eh lah

Ireh klinik tuai, ireh kelunan misi tuai. Tei petubuh ireh rodu bad, tong ayuk amik.

Yeng pun konak peganuk yeng pun tolong oluek owk berterima kasih ngan jian konep ngan ireh keh bi keh ireh tusah ireh terima kasih oluek oluek terima kasih.

Owk, akouk ; bola tampar, badminton, um bola baling, bola jaring, um bola beracun, baling kaki. Ineh tue koluk kik. um mengase, lompat jauh, lompat tinggi.

Mole amik manouk dageng tong daleh amik. Amik manouk malat, amik manouk lake ineh. Ayuk amik manouk bukui, ayuk amik manouk borat. Ayuk amik manouk bak.

pengejian neh, ulouk yeng sukat um inouk ngaran neh, yeng sukat manouk bawai piak, yeng sukat lawa, yeng sukat subung, ulouk pekuwak pebarak, petotik..keh pengejian neh

Owk..kitang lamin yah ineh, pongah, yeng kalek eh sukup, yeng kalek eh jiak pong, pun eh nanouk..tapik yeng eh avik ,yeng eh lobo, larui

um Aap tong daleh amik iteuk ineh, pun eh putik, pun eh padeng. Mauk eh padeng ineh, tuai putik eh lah peluk tek neh. Keh aap tong daleh amik teuk ineh.

Arep kik tong urip kik, akouk keroja. Sukat manouk tinen tamen kik um jian konep, avik ireh padik kek. Sukat molek barang monak ireh, inouk inouk peh nenyuk ireh akouk molek ; akouk molek tue. Kalau akouk sukat.

Yeng pun konak penganuk konak oluek manuek oleuk masek kredit konak tong pon oleuk eh ituek ineh yeng pun konak penganuk atek konak oleuk ineh keh ineh

Koluk ninek seritak alkitab ngeninek ireh barak urip ireh sau keh akuek yeng pun yah boken, koluk ngeninek urip ireh sau

Owk..m'dey ujuk ulouk sogit..m'dey ujuk ulouk nong..bareng ulouk mojam sogit ineh.. term tong ujuk ulouk..yah du'kuk ulouk petaget ulouk muwik ujuk, petaget ulouk um mosup ujuk ulouk ayuk berk..nak yah peh eh yeng konak nat sogit neh..

Bank petuboh rigit amik, yan neh ninak ireh dalem bank..ineh, pabila amik koluk alek, pabila koluk pakey dak..tai peh ulouk monyek eh ngan rah sineh, tai keh ulouk mani ngan rah sineh..keh..

owk yeng akeuk mojam barak eh yah lak bank ineh, bareng akeuk mojam nat eh tong ATM dilem sitei. Konak nat eh maneuk, tuboh konak nat eh jagak rigit kik. Akeuk yeng akeuk mojam eh lak bank ineh.

Owk tosok koluek kik suket, suket ineh um konak tok seritak tong tv eh tapik pun yah suket ineh peguak oluek ituek eh seket eh oleuk kik jiak

Tong.. daleh amik lak buwik ineh, tajak yeng pun amik sukat alek pon, dukuk yeng pun line, yeng pun erey..line ineh sukat ayuk amik bukak, sukat ayuk amik pani ayuk neh, tong daleh amik lak buwik ineh..

Meriyet lah, meriyet dekuk Tuhan um pongah ngeluk akouk, pongah menyuai akouk, pepurip akouk avik piak- avik piak kek itouk. Akouk bersyukur ngan Tuhan man- yah pongah monak urip jiak ngan kik.

Owk..mutouk ireh kelunan kik, mutouk ireh topun kik, mutouk ireh viik kik eh mauk mojam, ngerep..ngerapek, yah mauk mojam pitah daon ayuk ireh ngerapek ineh..akouk kan yeng mojam kerna akouk anak pengawu..

Jiak peh ulouk manouk adui petikern daripada ulouk pojah ngan ireh..yeng pun masem, yeng pun pamuk, yeng pun...gaya ulouk..mah peh deng sukat dalem adui, dalem keroja ulouk..ineh pengejiak neh ulouk manouk adui petikern..

Pelangui dey ulouk monyet, dey ulouk nin berk kedilem kitey, gak gak ulouk nin neh kedilem kitey bareng ulouk murip, yeng matai ulouk dak..dan ulouk yeng pelangui, dan ulouk yeng satong, dan ulouk yeng sonep, yeng matai ulouk nin berk ineh

Pongah akouk barak niik nek, yeng akouk milik..yeng pun akouk petidah tapik totap akouk jaga akouk, kebersihan kebersihan kik, konak towk pakaian kik kah, konak towk kulit kik kah..konak nat eh koluk kik, sin kik, batung kik..

le'terk ireh anag tong inak amik, mengase, moruk, pepauk, maot, modog, tun ireh dalem inak amik dalem ukuk amik, dalem lamin amik

yeng pun akouk pekirak inouk inouk, pekirak inouk inouk, yeng pun..sumak mukuk ngate akouk itouk ,nak peh akouk tuwai itouk akouk ,yeng akouk mojam inouk inouk ateg neh, akouk nin mauk nin ireh kelunan ireh tinen ireh viik keik touk

<coughs> Owk selitak ineh, konak peh toq neh. Jiak peh dak yeng koluk ngan koluk, mauk pongah naneuk uleuk tong selitak kok toq ineh, konak uleuk maneuk? Aman peh uleuk juk bet eh lah, eh pongah pelapah ineh, pongah telajon ineh.

Kan V, V ninat kik V, koluk tan kik, nipet kik V. Jungkook, Jimin ineh tue ninat kik. Akouk yeng akouk pun koluk nat ireh ar- ireh lobuk idun. Ireh korea koluk kik.

Lete'erk lobuk yah pongah naneuk kik, lagu, mengase, petareq...Ineh lete'erk lobuk yah pongah naneuk kik.